نتصور صحابي باش يوصفوني قدام لعباد، أنا منوخرهاش باش ننفعهم معناها، يعني كنشوف واحد من صحابي يستحقني منيش باش نوخر جمله بالعكس باش نعمل أني لنقدر عليه الكل باش نعاونه، و مانيش باش نكذب عليه و مانيش باش نعمل أي حاجه تضر ور هو شنوا يحب نتصور هاكا.